Mpankafy fanatanjahantena be ny olona aty amin'ny firenena misy ahy an, dia anisan'ny fanatanjahantena tena be mpankafy sy be mpijery ny v- baolina kitra, eo ihany koa ny rugby, ary ny lalao tsipy kanety be. Ankoatra an'izay an, misy ny tenisy, ny volley, samy jeren'ny olona daholo.